Sacciu chi lu Canadà fu meta pi tanti emigranti siciliani 'n cerca di travagghiu e na vita chiù dignitusa. Ancora stiornu ci sunnu reri di famigghi chi nasceru ddocu ma sunnu di origini siciliana. Iu ni canusciu diversi chi hannu origini a Custunaci, la città di lu marmu.